أسوء خدمة نقدر نخدمها هي انني نكون شوفور. <hesitation> لأنني ما نـ نتحكمش في أعصابي و ما نـ نجيريش ستراس مليح.